मछली ल कितनूहो दिन तक रख सकत हस फ्रिज म चाहे कितनूहू ठंडा हो लेकिन जो मछली में अदरक लहसुन पड़ गाइस है। त ओ मछली म तय कांच के अंदर डाल के रख सकत हस काबर की मोला नि लगत हे। कि ओ ज्यादा दिन तक बच ही ओहार आऊ अगर ठंडी के दिन हे तो ओ बच भी सकत है। लेकिन ओहि अगर गर्मी के दिन है तो ओ मछली जल्दी खराब हो जाहि। त मौसम के भी प्रभाव पड़े खाना के संग्रहण म।